Édo̱ rí xu̱wánꞌ, mbáa xu̱wánꞌ tsí esteeꞌ, naꞌne nuwiin dxíyu̱u̱ rí púro̱ máꞌ ikhii̱n, naꞌnii̱ tsiluu̱, naꞌthán rúꞌkhue̱n rí naꞌne nuwii̱nꞌ, nandoo̱ jaꞌyoo̱ dxíyu̱u̱, naꞌne nuwii̱nꞌ, xtrakaa̱ máꞌ na̱ki̱xi̱i̱, naꞌtsíi̱n ga̱jmáa̱ tsí dxíyu̱u̱. Óra̱ xí na̱ꞌkha̱ i̱mba̱, xí ma̱nújngoo mbáa xu̱wán tsí i̱mba̱a̱ tsí tsíꞌne nuwii̱n. A̱ꞌkhue̱n máꞌ nandxaꞌjmaa̱ namangu̱u̱ꞌ, n uu rí tsíꞌne nuwii̱n xu̱wán tsúꞌkhuen, namangu̱u̱ꞌ ma̱ꞌnii̱ mi̱khu̱u̱, asndo mi̱khu̱u̱ máꞌ mbo̱ꞌ, dejuun rá porke, tsíꞌne nuwii̱n nda̱a̱ nimbá rí ná rí naꞌne nuwii̱nꞌ, rúꞌkhue̱n juun naꞌne rí namangu̱u̱ꞌ xu̱wán tsúꞌkhue̱n pero tsí dxíyo̱o̱ tsí naꞌne nuwii̱n, naꞌnii̱ tsiluu̱ jamí asndo nandoꞌwée̱ꞌ máꞌ iꞌnii̱, na̱ki̱xi̱i̱, naꞌtsíi̱n xúgíí rúꞌkhue̱n naꞌñuu̱ dxíyo̱o̱. Rúꞌkhue̱n naꞌthán rí rúꞌkhue̱n naꞌthán xí rí forma̱, nandxákuu̱n, nu̱ndxakuun entre ikhiin xu̱wán, nune̱ nuꞌmijnée̱ entre ikhiin xu̱kú, nduyáa̱ rí nuni̱i̱. Xómá eꞌne ikháánlóꞌ tsaan xa̱bo̱ ñajuanlóꞌ, xkuaꞌnii máꞌ ini̱i̱ mangii̱n.